Za raha ndray andro raiky akagny za raha ohatra ka milomagno amin'ny rano mivalagna regny de minday maillot de bain za mba ino izy ty mba maivamaivagna haigninahy jiaby zany amin'igny mbô lambanahy mateviny be indesy mandeha milomagno, avy eo koa koa tsy tiàka ho leny volonakahy zany de mitônga saron-dôha regny za m- amognoàsako lôha.